Mi heftan cholli duddum to mi nani bojji majum. Ha nder cholli je mi wawan mi hefta tomi nani bojji mai, don, gertugal, poola, aku, be ugamji. Cholli mai pat mi vowi be bojji majum ngam mido dura dum ha ngesa am kanjum wadi tomi nani bojji majum mi heftan dum be lau na seto hosi wakkati ba sam.